كنت ابغى اني اوجف عمري على خمسة وعشرين سنة عشان هذا العمر حسيت اني وصلت فيه للي ابغاه يعني صرت ناضجة صار عندي خبرة كافية في الحياة كمان كان عندى شغف وطموح وأهداف كنت أسعى لها فكنت حاسه ان اجمل عمر وصلت فيه بحياتى لو ثبت عمرى على خمسة وعشرين سنه كان مرة حلو.